जो गहरा नीला रंग हे ओकर भी बहुत महत्व हे जैसे समुद्र के रंग गाढ़ा नीला होल आऊ हमर भोलेनाथ के कंठ भी नीला रहते त हिंदू समाज म भी नीला रंग के बहुत महत्व होएल। आऊ बिजली के रंग भी नीला हाइल।